गिलहरियाँ सर्दियों सी बचन खातिर खास तैयारी करदीं। यू ठण्डी रात खातिर आपणयु खाऩु (जन बीज, फल, और नट) जमीन म गाड़ देंनदीं, ताकि बर्फ पड़ण के बखत ऊ खानू मिल सकु। आपण घौंसला या बिल भी गर्म और सुरक्षित जगा म बनानदीं, जख ह्वे सर्दी से बचे सकु।